Kita mosti pateren ne mu ata mengeleko toro moko maren karna numurya ai numur toro moko maweng numur dua puluh lima tahun no jadi mosti mota pengele sai pengelek jodoh ne tu'a manca kalu satu silsilah per bersaudarah makepuyun make toro sama ketoromokan toto mo semakan wengan deri nana be tu a matu du na keteari kampe pamu wumu-wunai duan-duan punu wimadangou pakuwun pe'en de'en maketoari kenai jaditu pakuwun gane tua kuwun duan duan wimadangou pakuwu nangewitu pe'ne tupa reanti marende-rendean kampe matoare kampe o male leosan saki mawengo ta'akan patudu weserinte takamarere deri korareken komarerewe wotu katurunai weasotairimu jadi mosti saki mawengo maleo-leosan su pe'doan ma sepuyun akat secece ya'ai male-leo esan tanom motuin jarne tua wian kita peileken lako patudu we tua tanoni tutu yakat pewitu